ऐसा विचार चुनें जो आपके रुचि और कौशल को बाजार की मांग से मेल खाता हो। उदाहरण ऑनलाइन स्टोर, हाथ व्यवसाय रेस्टोरेंट, ओम किचन सेवाएं। डरिंग डिजिटल मार्केट, शिल्पी या कृषि आधारित व्यापार आपके उत्पाद के सेवा की बाजार में कितनी मांग है। प्रतियोगियों के कौन है और वे क्या खास कर रहे हैं। आपका ग्राहक कौन होगा, उमर स्थान रुचि की समस्याओं को समझने और उनका समाधान प्रदान करें। छोटे व्यवसायों के आवश्यक सरकारी पंजीकरण कराएं। जैसे जीएसटी यदि आपका व्यापार खाद स्वास्थ्य या सुरक्षा से संबंधित है। तो आवश्यक लाइसेंस लें। कच्चा माल उपकरण किराया मार्केटिंग। जैट बैंक लोन या सरकारी योजनाएं एमएसएमई योजनाएं।